Ku ja nani rata jiaa a kajndoxi kui'ia venenoso akuja xedexi akujadu'ua va xe'exixi a ku rata kuda'ana io ta rata yuku io te xeeñaaxi ko ku rata io ve'exi a tiuu xeeniiña'a vilu á tniindo jiaa xi xeeda'anuxi xeeda'añuxi kua'axi xe'exixi comidando a ka'anxi yaavi te xeeda'añuxi ki kui'ia kuja rata dejudi rata ja xeejde kodeja yuku io atiuu jiaa ku ve'endo jiaa io vilu xe'eniña'ati xi vajkooxi ku ve'endo.